عشان تحضر طبق سلطة فواكه بسيطة، أول شي أختار مجموعة فواكه متل الموز، أو التفاح، والبرتقال والتوت، بعدين قطع الفواكه إلى قطعة صغيرة، لو حبيت تضيف لمسة حلوة حط شوية عسل أو عصير ليمون فوقهم، ممكن تضيف شوية مكسرات أو زبادي على الوجه، إذا تحب حركي الفواكه مع بعضها وخليها في الثلاجة شوي قبل التقديم.